एइ तु बहुत् बितोर्को बिखोय्। किसो मन कोय्, जोदि जोन्तु बुरोक् भल्दरे जत्नो लुअ जै, तेन् ते अपोति क्यो। सिव्य खन, सलसित्र ब सर्कस जोन्तु बुर् थके, अरु मनु है यार् पर अनन्द बै। किन्तो हमस तु होल्, बहु खेनोद् एइ जोन्तु बुरोक् कोथिन् पोखिक्खोन् दिअ होय्, अत्यसर् कोर होय्, अरु खेनोतर् सभविक् जिबन्तु कोहिऐ लुअ होय्। भिखोय् के सर्कस् ब जदु जुजोर् अर् जद जुजोर् दोरे थै जोन्तु बुर् कोस्त पै, अरु सेइ तु एके बरे अन्यै। जोन्तु बुर् <hesitation> जिबन्तु प्रनि, खेनोतरु अनुबुति असे, सेइ ए केबोल् मनु हर् अनन्दर् बबे खेनोतर् कोस्त दिय कोथिक् नहै। जोदि जोन्तु बेबहर् कोरि लगे, तेन् ते खेनोतर् हुस्त अरु खुख्यत् हर्ब प्रथोम् गुरुत्त दिब लगे।